<noise> Mulmuɗe ga mai jan jurisakam gabata kuu ani duuh uburmai maja mai manɗa see datse dase ɗhawaɗhawaɗa abaryi kaghaɗa abar bua jansu uvurbir geɗa nimaniyi kelalor mali kuman myayamai kelator lor evi dinɗa le tsai isufu ivin dinaja ivindija hadey dom ka ini evi imi ini in da irri baɗtiz ima ɗum akwa jan evi ɗiyayi ga nuul kuma ma yima lu vuna nayi kelann ɗa ke irri r ifuna mayega ɗhaiy ɗhur ked aa ke iay ɗhur inigiya ke ɗhe kubo yima gari jan mulmu diyayug mai gabata kuwani ɗuuh maja mai himulmuri da tor ɗubur har musuɗa gu jinagu taba mailu mulmuri gahir ai usukobu inumulmuri aburma ga fese arkira bulgu evu evu sik ja ividiyayiga mai. <noise>